एबे पहिला पहिलाक मन्सवा सभ त उहे हसुवावा पखुवावा सभ पिजपिजा के नै नांहु कटई हलउ कतौकी पहिला त एबे याको चिज सभ त हैने हलई कथिकथी । एबे हुन्कर एबे कटनै हैने कहैक माहा एबे उहे माहे नै कटई हलउ हसुवावा पखुवावा माहे । हसे मने उ माहे गहनी डर हसउ कटेके एबे चोखार हसै एबे कटैक खुनि इचिको हैने जन्ले त कहनकहंवा भित्रा ओर कटेसउ नंहुवा अ एङुरिया कटाइके डर हसौ । एबे उहेसे उ चैं इचिका...इचिका डरे हलउ उ माहे काटेके । अ पछासे पछासे जुन इ दर्ही कटना पती एलई, उहे माहे कटै हलौ मन्सवा उ माहे झने डर कतौकी पतिया त पातिर हसै चोख हसौ गहनी । उ माहे इचिका हैने जन्ले त स्वांटै कहनकहंवा ओथिया भित्रा कटसउ, नंहुवा जम्मा उजेटेके फेरी डर हसउ । एबे सब्से एखना कहदेउन डौलेसे कटेके मन भेले एबे सबसे उसार तरिका फेरी एखना जुन हमरा उ बजारवामा नंहुकटना पोएसई उहे माहे नै काटेके सब्से एखना डौल हलउ कतउ कि उ माहे नंहुवा, एङुरिसेङुरिया कथिकथी कटएके ओकरेसे हैने डर । एबे एक त उहे डर फेरी हैने भेलई एबे एक त उसार फेरी भेलई । एबे जखनी मने खोर सकबंहु तखना नंहुवा नरम हसउ भेल तखना कट्ले झन याको ओथिया डौलाहिसे कटेसउ । एबे कटईके त इचिको बाते हैने भेलई उ माहे कटले जौं ।